Mui o kwbangma mosola riwui mui songwui mano. Baksa mosola mui motom rwna bagwui baksa mosola mui thokrwna bagwui rwnajago. Amtwui hai mosola rok wngkha moso som swtui hacching rosun jeera doina gul morich gorom mosola tei tejpata. Moso no khe mui yokrwna bagwui tei moso no kwthang hului tei moso kwthaui no gura khe bo mui o rwio mano. Som no mui thokrwna bagwui mui o rwjago. Swtwui khe mui ni rong naithok khlai o tei mui kothok bo khlai o. Jeera doina haching rosung gorom mosola rok khe mui no motom tei kothok khlai o. O mosola rok no jeswk nango aswk no rwdi wngya khe mui no chai mangwlak.